<hesitation> צו ס'איז וויכטיג צו האבן א גוטע מעמארי? איך מיין אז יא. <hesitation> ס'איז זייער וויכטיג צו ניצן די מח און מאכן זיכער אז מ'האט א ש- מ'נעמט די גוטע מיני ווייטאמינס, און אז מ'ניצט די מח, אז מ'שארפט עס אויס אז ס'זאל קענען ארבעטן גוט. <hesitation> אבער ס'איז נישט שלעכט, ס'געשעט נישט גארנישט אויב מ'האט נישט קיין גוטע מעמארי